पुर्तगाळ! हो नैरित्य युरोपांत आशिल्ल्या पुर्तगाळांत तांचो इतिहास। परंपरा आनी मूल्यांचें प्रतिबिंबित करपी गिरेस्ता आनी खास्हेली तरेख्वार संस्कृताय आसां। थयाची एक परंपरा म्हळेयर लोकवेद परंपरिक लोकवेदाचो देखीपुराय पुर्तगाळांत मेळता। आनी शारामबूरतलेयान वस्तुसंग्राह्लायानी आनी चित्रप्रदर्शनालायांत जायतेयो आनी आधुनिक कृति डाकाइलेया। वाडाल्या शरमेरेन ते ल्हान गावांमरेन परंपरिक लोकवेद तरेख्वार आनी जायत्य क्रीयावली मਣयताता। ततुंतल्याँ चडासान भीता परंपरिक बेश नाच आनी जेनांचोय आसापावा जाता।